<hesitation> bueno pues chiñi nkuenkan njenan este kiua niña kampu xiiuy ke kiaguan tamjinan mjau baledat este biñujungat como njuande nduk este teedat teedat nduk tamianan verda y pues nup mejedat ru nduk tamianan jut mjangan kuejep jut njuande jut njuande nau te de ñkie nua si no ke nduk nomas ver nep mjang ntchji de nda verda te ntuns este kiau kiau nkuji nda nda nau ke es mjau biñujunk te es kiau biñujunk ndu mjang ke tamiantse es ua juiu carlos que que chi teesku meju aunke se u lañe kajuay pe es de kiua npunan pero es nda le mjau mjau le u mjau le porque u meje nau u mang u mese nau este mjau mamp mjau uajau mjau si si lajuu u lamayp lo ke lamip nda aunque se ki kiy purke u nip mang ke nda kuajau ndajaunp u laji lame nalejeng de biu ñkie nua pa nda nmayp nda kuandu u nuu nda mjau lamp ujuy bu nda ntuns ujuy bu nda mjau mjau lamiantse porque nau nau este mjau mank segun sek mjau mank u mang ke tajiauke u ne nep sanegan. Ntu kiau este nda mjau nau tamiantse osea bu nau ke paayk cuandu lamidk y kiaguan njuande si laau gapayban nda nau ke mjau lamip njuande te ñjiep dius gapayban bu nau mambaañ gapayban bu nau dimi nau neng nda ki nda kiñki u y nda ki masel nda nau ke lamayp nda parte de nse bi gapayban bijiy kiaguan kiaguan este este tauinan biu kambiaky ke sin ke gapenan ke nau nkudgan y si kiau gapunda nau lu ke lamang ngu nda nau ke lame ntu kiau lape ke lamuk njuande lakudk lo ke kiau naguayp pero kiau me si kiauguan manang y lanuunan nda nau gapunan ke lamp pero sin ke nguen lakuedgan lu ke nagun y kiau bijiy bu lanu xcjia pe no se njuande lamdat nduk mjang mjau tamjiangke mjau takjiji taliajau pero es cuando nkjuaudat kuandu te nibiu ntjau porque kiau lanuunda le njuande u si nau landeung u lamu nsjijiñ u mang ke nip nip a de cuenta que nip paayp. Pero si lamu piint u lamu tamen para ntaung piint u y u mang ke mjau mang ntun kiau kiau biu bi lmang ke kiau kiau lnuu ke nda nip mang porque nibiu ni ni nda nip lamp si no ke ni es dijimp entonces este <hesitation> ñuunt jikan ru naudat ke mjankan bijiy jikan njuande kamiamban y y kiueban ru kambiaky lu ke baaykan pero con con nup nup lu ke lu ke dabukan si no ke otra nda xiaung nep kabiaayban njuande kañuunan nau neng nau nau a neng yunant lu ke nda ya lamp pero nu kuajau n maban ke u nmukan.